<hesitation> Magnano akoa e <hesitation> lambon- <hesitation> driaky ndraiky zany, izy io manko maro gn' olo matatry en'azy, nefa zash raha hitantegna ame tele io izy, izy io agnaty isany tena hoe tia olo izy io, ary sy i- mihina olo zany izy fa diso avao zany e fizakan'olo hoe magnifatry za <hesitation> e- lambondriaky.